இந்தியா போன்ற பன்முகத்தன்மை கொண்ட ஒரு நாடு அதன் கலாச்சாரத்தின் பன்முகத்தன்மையால் அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது. உலகின் மிகப்பெரிய பாடல்கள், இசை, நடனம், நாடகம், நாட்டுப்புற மரபுகள், கலைநிகழ்ச்சிகள், சடங்குகள் மற்றும் சடங்குகள், ஓவியங்கள் மற்றும் எழுத்துகள் ஆகியவற்றின் மிகப்பெரிய தொகுப்புகளில் ஒன்றாக இந்தியா உள்ளது.